هو، ام، اکثره انسانان په دې باور دي څې ډیر خواړه لکه چارمغز، بادام او یا هم نور حبوبات ده د انسان ماغزه قوي کوي او د هغوی د تمرکز پروسه سریع کوي.